Yoni nlhasitima, nsintama la ignénéne bhééna. Ni mbhughune-ni fulma yem ma i tumbamoni. Midima munkan kon-konghé fu nsasima niima, kon-kon; nsockmatino yéé, ila kuntumo, lungtanghoma ifé kuune, yicki ma mbiima ruu fééme. Ru same gwiyétimo boom ma, akbhasane. <hesitation> ru yick waame, nan na ru saame massé ndhiti ru la jéye naari; ndhiti naari nra jéye. Mbhughune wuni ikottu, mu nsasima la-sa dhimo yické runu fé nwame siya, yicki-m-nsama ru saame lhaasi. Kar di fu léin foni. Kar di fu léin foni! Hii, kune bhééne kune issa mhumu. Nshala fé wima, isula rémame ni ni, wi thighatima isula rémame ni kotin ké. Ila mhumu gunu bééne gune. Wii raratima, ila sa dhi; kunsune kaama buru saame di fulma isa jickna ni. Ni bhugune-i-kunsuma gnégh wo fulma dan gnégh. Wima ila bhangamoni, nlhasimoni, i gnéname bhééna Idumo yicki baté issa jii fulma, nditi aléin ni. I wime mo, mbhughune ndodena dan fune dan saame. Dhiffo han mola mu dhiicki mu léin ni ya iditi moodane mu gnéghe. Fulma la dimo hii nléin ni, baba mumu. Ndodena dan ilassa jii mi modeune-m-m, mu ruumume ni yéé nhiironow-m-mola mu ruume go, adimo hii mhiina ndi nléin ni fulma, ka lhassi. Nruu donghtu di fodo. Ni donghtu di fodo jééna wo nthiangi; han ni. Jééna la miine ndonghtu di fodo. Assa dimo, fule fune sacka dhi ki: baba mumu. Saasima lhassa dhii; han mu di mumu dé, miide musa gwintatimi mune ngnitimune. Miina ndimo mu mumu, mumu song. Ghuna nfé sééne. I bééna na thiackame, lhangi di-n-n-nsoogune, buntane baadighome ma. yooma iféni ningima fu bhadighome ma. Ala ka buntango. Wune ila di dan, mmide yack-n-n-n-mu doodena rootu kunsuma, nfé sééne. Gnana nfé séingana. Anansi kalan ni di modo. Ni yéma adini fu léin ni, burfo, abango. Bughune baadighome ma i buntane Itimbatutu wuni irumu, ghuna ilasa duntamo wima, wima ila-a bhangamo ni. Gune yoni gune nfatitima, kuugna lo. Kugna la ifu gnéné, ka rike ka lhagnarma. Ila gnéné ibééna, ibééni ifatitma. I bunta faatimo, yuni ibééne june, ila, dhééma la bur bitaghume ma, dhééma-a-kumome ma ila bhéramanine. Mbunghune yéckama-i-itokurune. Ikane ila bhiri mumu kune bééne bérane kune. Mbunghune fatitonowe wuni i mumu gukama, wune dan itocké. Nin go fééni mbangh, yoni ghune tiinama langhi dé. I tiinama langhi, di iradi ntéka néye né. Ngo fééni mbangh ikulune néye. Iradi ntéka néye. Ni itiinama ibuune, nnangima-é-ni yame ma rotuni simbama, ila nockumo nnangima, gnébéma ila gnébé fo waama nlha sigine. Ignébé fo wama fo lha sigine, mula yoma-yoma itéékmo ni, wuni ila néyine, suu dhucktu. Ngwijidena, wuni ila nkune. Wuni- n- won- wuni- fun- fun- fun- mane bude ghune, kétimoni budena, mmidima-mbotuma ila théékimo mu kunsuma. Ila ka bumo mu kunsuma, nhitimo mu kunsuma. Mu kunsune fune mula sintane di fodo, ni mbunghune dan-m-ful fune. Inittimo, nin mbhughune ma-ma koctu nsaane idigirine, mu kundune fune funa laa fé mu-funa la kotitimo nsaana. Sa dini-ghuna idimo yicki nka fulma, mbughune fo nan. Mbughune fo wonfo. Ghuuna nfé yooni lhasitima.